<noise> Ny sakafo biôlozika matetika, sady mahalana hoe ho tiagn'olona izany satria izy ah rasirasy tsirony par rapport ny amin'ny sakafo akora simika ndraika mora izy ah sady hoe tsara, de iny le matetika tian'olona mina-minana ananjy.